التقة تحتمد على التجربة، والاطمئنان لشخص، أو شي معين، أما الإيمان فهو شي أعمق وأوسع يتجاوز المنطق يحتمد على قناعات وقوة داخلية بدون الحاجة لاثباتات ملموسة يعني الإيمان ممكن يكون فيه حاجات ما نقدر نلمسها لكن نؤمن فيها.